Agar men lotareya yutganimda butun dunyo bo'ylab qarindoshlarim yani oila azolarim bilan sayohat qilgan bo'lar edim. Chunki bu mening yoshligimdan beri qilib kelayotgan orzularimdan biri hisoblanadi.